Ẹdọ ku uklọ noo hum ọtu oonwu fiyẹ duu, aman ka ẹẹ noo hum ọtu koo ya a, noo wẹ aya ku ijen fiyẹ duu a, anu wẹ aya ku ọkpa oonwu a. Ọkpa oonwu, o wẹ ọda noo ge je ọtu oogbo gam nẹẹnẹhi. Aya nẹ a gee nwu ọkpa, ẹgẹẹ nẹ a chika oonwu ayipẹnẹnchẹ ẹgẹẹ nẹ e chika oola oyeyi lẹ. Ọda nẹ gee gbẹla ka e gee wẹ oochi nẹ a gee ta uwa kwu ọgba. Ayipẹnẹnchẹ ohile, ọda nẹ e nwu uwa nma ọlẹn ma, awọ noo wẹ ọchẹ onwọkpa noo ge chabọ ku ọda lẹ ayipẹnẹnchẹ a, awọ gaa ta uwa kwọgba a. Ohigbu ka o wẹ ẹjẹnji ku aẹnẹ aman ka ẹjẹnji ku aada lẹ ẹga nẹ e gee lẹ eyi kwu ayipẹ ọlẹ uwa ka ma ẹgẹẹ nya nẹ a chika ooya ẹgẹẹnya a, aman ka ẹgẹẹnya nẹ a chika ooya ẹgẹẹnya a. aada ohile mla aẹnẹ ohile, uwa i ma ẹga fu ayi uwa liya ibin. Ama alọ noo wẹ achẹ onwọkpa mẹmla achẹ ochayi ku ọda lẹ ayipẹnẹnchẹ a, alọ lẹ ẹga. O jen wẹ gẹn, o ke wẹ ohẹpa ku ẹchi, ayipẹnẹnchẹ a ga e gaa le yam la alọ. e ke kwu pẹ ga ọlẹ lẹ ẹnẹ uwa. Aohile ke ba nma ọchọọchi jaa gaa gba ẹchi, ọma ya nẹ e ge hi ayipẹ ohile ka e ge gwo iyo kuwa mẹmla ọọ, aọda ohile kuwa, e ge gwo ọọ tọha mẹmla uwa ipu inọkpa. Ohigbu ẹgọma ọkpa oonwu wẹ ọda noo ge je odo, noo ge je ọtu oogbo lẹ odo kum nẹẹnẹhi. Abalọbanya, ọkpa oonwu, ofiyẹ duu, adogbe, mẹmla aya nẹ alọ ma iyalọ ipunu a, i wẹ ọda noo jẹ aẹyinẹhi ku achẹ alẹwa ikpeyi gẹn. Ohigbu ku ẹgẹẹ nẹ e ge bi yọ i le yẹ lẹ baa baa. A ge yọi nwu ọkpa, a gee mọọ ka achẹ yọi gba utawuzan ẹhọ ga awọ aman ka utawuzan igwo. Owe nẹhi nẹ a ge ma ge lẹ eyi kwu ayipẹnẹnchẹ n baa, ẹgẹẹ na ge ya mẹmla ayipẹnẹnchẹ, uklọ nẹhi nya, uklọ ku ẹwa. awọ noo wẹ ọchẹ enkponu ba ẹyi kwu ọọ, a ge je ọọ ya. Anu nẹ ipu ẹdọ ẹgọ uklọ ọma ya ẹẹ nẹ ochee gaa lẹ utawuzan ẹhọ aman ka utawuzan igwo gba gawọ ọtu kuwọ ge gbo o? Ehee. Ọtu kuwọ i gaa gbo gẹn ma, ọtu kuwọ i gaa gbon. Ohigbu ẹgọma, ọkpw oonwu wẹ ọda noo ge je ọtu oogbo gam, ama, ẹgẹẹ nẹ e ge ya mẹmla achẹ onwu ọkpa lẹ a, o chẹ lẹ ihọtu num lẹ lẹ ọkpa oonwu a gboo wajẹ ẹmẹẹma. A ke lẹ eyi yẹ ọọ eko ohile duu, ọkpa oonwu mla ayipẹnẹnchẹ n baa, ọdanka a nwu uwa lọhin, a lẹ eyi yẹ aya ku ije, nẹ a jen nwu uwa lọhin nẹ oochi kuwa le biya, o yọ abọ kuwọ. Oochi kuwa ke i lọhi, o yọ abọ kuwọ. Ẹjẹẹnjuwa, uwa yọ abọ kuwọ duu. Aman, ọdanka a ke lẹ eyi yẹ ọọ, nẹ a ka anọọ i dọka ooya ohigbu aya ku ije noo, a ge mọọ ka a ge ta ọtu bọọ lọọlọhi, aman ije i jen wa ipu nun, ọdi nẹ awọ abọhiyuwọ ke gee le bi ayipẹ ọluwọ duu. Ohigbu ka awọ abọhiyuwọ a gee lẹ ayi duu. a ke i lẹ ayi, ayipẹn baa ke i ga inọkpa pii. Anu nẹ a kwu ọkpa oonwu i piya ọda ku oyeyi kuwọ, nẹ e gee gba utawuzan ẹhọ gawọ, o wẹ ọda na gee le odre ọlẹ aman ka a gee bi aikono gla a? Ọdanka a lẹ ihọtu lẹ aman a ihọtu num lẹ lẹ ọkpa oonwu a o ge gebi. Ọdanka a ge yọi lẹ ule oogba ku ọkpa oonwu a je gicho lẹ bẹnka autawuzan ẹmla ẹmla nẹ, nẹ e lọọ je gicho nwune nẹ, ọma i gee yọi je ọtu oogbo gawọ, ọchẹ i gee yọi lẹ ọtu ta uklọ a, ge yọi ya ọọ lọhi. Ama ẹga nẹ a ge ma owe tu iye, yọ ge lẹ abọ kla ahẹ. A gbiyọla otu glan, a gbiyọla ọlẹnọ glan, a ta icho ga ajẹ ku ayipẹnẹnchẹ oonwu ọkpa foofunu. A jen gbiyọla lọhi glan chẹẹ e gaa lẹ dọ ku ije ẹgọma gba gawọ, ọtu kuwọ i gaa ta ọọ gan. Awọ a koo gaa gbẹla kwu ọda nẹ a gaa ya a gan. A koo dọka ooyọọ nma ọtu yẹngeen. A koo gaa ya ọọ nma ọtu yengee naana, ẹdọ ku ije nẹ e ge gba gawọ a, a ga ya ọọ gan. Ohigbu ẹgọma, a ọndanka e lẹ ule ku inọkpa oogba ku ayipẹ a, je gicho. Ẹga inọkpa ohile, ule nẹ ayipẹ a ge gba a, e ge je ọọ gicho. Aman ije nẹ e chika oogba lẹ achẹ onwọkpa aman ka achẹ ochayi ku ọda a, o gaa gichon, o hayi ẹga noo hayi. Ohigbu ẹgọma, ihọtu nẹ a lẹ lẹ ọkpa oonwu a, o gaa chẹ lẹ uwọ lẹ ẹdọ ku ihọtu ẹgọma yọ abọọ gẹn. Ẹdọ ku uklọ ọha noo hum ọtu duu a, anu wẹ uklọ ku ọhi oota. A lẹ eyi yẹ ọọ baa baa, ewo ku alọ baa baa, o wẹ ẹdọ ku ọhi oota duuma ancha noo, ama ẹdọ ku ọhi nẹ a ge lẹ itene nma anu. Ofiyẹ duu, ipu ẹga ku odre. Ọhi ku ẹga ku odre wẹ ọda noo ge bi ije wa ẹchẹ baa baa, ipu ewo kalọ. A leyi yẹ aya ku ochikapa baa baa, achẹ noo baa bọọ a, uwa yọ ge lẹ abọ kwu ije ligiligi oo. Ọma ya nẹ ọhi oota wẹ ọda noo hum ọtu nẹẹnẹhi duu Ọdanka ng le ta aman ka a ke le ta, awọ noo ge ta inọkpa ge yẹ, noo ge ta inọkpa eyinyeenya, nẹ onmẹyi ku ọya nẹ e gaa lẹ utawuzan ahapa aman ka ofu gba gawọ, ọchẹ noo gwotu ọhi oota, ẹchi enkponu o lẹ ule ọya kuwọ kwu ẹẹ. Ohigbu ẹgọma, a le eyi yẹ aọda ẹpa ọma, ọhi oota mla ọkpa oonwu, ọhi oota wẹ ọda ku ọtu kuwọ, ọkpa oonwu ke wẹ ọda ku 3tu kuwọ aman ka ọda noo hum ọtu nẹẹnẹhi. Aman abaabọ nẹ ije i wẹchẹ nma nun ma, o chẹ lẹ ihọtu nẹ a lẹ lẹ ọkpa oonwu a gebi. A ke lẹ eyi yẹ aya ku ọhi oota, je ka ọda noo bi uwọ ga ipu ku ọhi oota a, wẹ ije nẹ? Ii, achẹ ge dọọ ka, a lẹ ije lẹ, a ẹ ọtu oogbon. Ọdi wẹ ọtu oogbo nẹ a ke ge lẹ ijen? Ẹplẹpa ọma a, ọda ogbajili ba ẹplẹpa ọma duu. Bọtu, ọdanka o ga aya kum, aya kum a, ọkpa oonwu hum ọtu, ọhi oota ke hum ọtu duu. Ọndan ka ng ke yọi nwọkpa noo ke wẹ ọda ku ọtu kum, aman ka ọda noo yọi hum ọtu nẹẹnẹhi, ng je ọọ nwu ọkpa, ọdiya num ke gaa je ọhi bọọ gan ma? Ama, alọ alẹwa, alọ lẹ eyi yọọ kahinii, ọhi oota abaabọ num gboo nwu ọkpa a, ng kpo ẹplẹpa tu abọ gan. Ẹplẹpa ya gaa gboo. Ọdanka a nwu ọkpa kpuulu, inọkpa jama le gwu oje ẹpa, a kwu gwu oje ẹpa, a ke leyi kwu ọhi kuwọ nma oje ẹpa ọma jaa gọbu gaa gba ọchọọchi ọha. Aman ka ọọ, eko nẹ inọkpa a ge gwu kpọ. A kpo ẹplẹpa tu abọ ga. Abaabọ nẹ ọkpa oonwu kwu piya ihọtu kuwọ a, a yọọ ga. Ohigbu ẹgọma, a bi aya ku ọhi oota kaa dọka itene bọọ duu